Pues nare run be ra xob giny ni rnin xob giny btywx gyx ni rien lany plat bhëx, xob giny gy na, xo0b giny gidy nare, xob giny gún na, xob giny zëtbudy na, xob giny cuch na, xob giny gidy na, ni dis runbe ná ra xob giny.